Mi buran yidugo mi joda wala gimi dow mi joda wala tele, ngam mi laran komi yidi ha tele am. tele hollatam kala ko duniyaaru wontiri pat hedi funa be waila be fombina pat mi andan ko hatoi ko wontiri. amma gimi bo mi nanan on tan mi larata ko duniyaaru wontiri.